אלא קאן ענדי צדיק בغا יפאור אלפלוס כנסחו יבדא בדפתר צ'ג'יר יכתב פיה אלמסאריף דיאלו אליומיה באש יערף פין קימשו פלוסוה, כנקול יميز בין אלשי לי דרורי ו לי ג'יר קומליאת, ו יחל ישרי ג'י אלחאגאת לי מוחתאג'הום בסח, חית אלתכפידאת ו אלערוד חסכו ינטאבה ליהא, משל ג'יר ישרי עלא כחטר אלגרד, כאנקד עליו יחוט ניסבה צ'ג'ירה מן אלמדאחיל דיאלו כל חודש פי שי בלסה, ו מיקיסהאש באש تكون מדכר אלטווארי ו אלמוסטקבל.